العطلة الإسبوعية المثالية لي هي الا مافيها شغل، كل ما قل الشغل كل ما كانت العطلة واو... شغل البيت طبعا!